المكان اللي زرته وكان فوج توقعاتي يعني ما كنت أتوقع أنه هو تشذي دبي يعني كنت <hesitation> يعني كما توقعت يعني مكان حديث مليان شوارع نظيفة مباني ضخمة <hesitation> كمان في برج خليفة وايد عجبني يعني كثير أماكن فيها تجدر تستمتع فيها مكان حديث فيه أشياء كثيرة تجدر تسوي فيه نشاطات كثيرة.